Ëntà tirè fora tüte le coze ch'a ie ënt l'armari e desiddi cum divizé le coze e dop büté turna ëndrinta dë maniera urdinà <hesitation> për ezempi le braie cun le braie, le maie cun le maie e parei